Umani dí bëwínjí ací ngëfasoŋ ngëwáanţ: umani bëlaña ací, aw umani orëdiner cí ná umani uparëfume ací. Parëfume bënjúŋar uwël ací ţañ díwëlin, díwëlin dí mëmpurir pëjúŋëna wël. Oko ŋalaţ mëlik mandëmb mí ţí bëjúŋar. Ceep orëdiner wun mëyëlaŋ kanjúŋëna wël kañankatan, kayasa, kaceep. Bënjúŋar, bunjúŋar mëyëlan pënjúŋëno wël. Umani bëlaña umënţun ape pëlilëna di bënjëlan mëncam ná bënjëlan uliyëk na sup kanja, me bënjúŋar o bënjúŋar bí mëŋal bí mëyënlan pënjúŋaram wël. káţ umani bëlaña apee ngëmani ngun bëling pëlil përe.